<hesitation> Asa tegna tsara amignahy de <hesitation> de hitako zegny asa mifanaraka amin'ny ah <hesitation> mifanaraka amin'ny talentako zegny izy hitako koa asa tegna tsara, za tsy afaky mamaritry hoe zegny ahoagny le asa fô eh talentagnahy ndraiky edy fantanko, de avy akeo asa tegna ahafahako mamoaka le maha zaho zaho de asa ahafahako mivelatra koa sy ahafahako mitombo, zegny zegny asa tegna tsara aminahy magnagno karaha zegny.